De fomba fandalanja- fandanjalanjana rarin-tsaina koa zany any am-piasana, <hesitation> anao zany tokony <hesitation> mifantoky soa amin'ny asa ataonao igny de magnaraka an'zay tokony tsy de raisinao am'fo loatsy koa zany zay raha iaby volagninolo eo fa <hesitation> raisinao am'saina de dinidinihanao soa de asanao am'zay ro atao soa fa tsy <hesitation> tsy voatery hoe igny ampisy fiantraikany am'fiaignanao.